Sakua de la duŋa n boi yire puan, nɛreba zo'e zo'e ti'ihe tii sakua de la sɔã. Sakua ka tari zusuŋɔ. Nɛreba ti'ise ti sakua ka nɔŋɛ a taaba. Sakua ka boti nɛra nyɛta ba binɔ. Ba san lo'e sakua gee ka ŋmaa a tuberɛ sɔgɛ, a wan yehena nɛreba n tari putisia yese sakua puan ti la dage yelemiŋerɛ.